སྒྲེས་དེ་ལོ་ནག་ཆ་སྐད་ལྷོ་སྐྱེས་ནང་བསམ་སེམས་ནས་སྐལ་བཟང་རྩོལ་བཏོན་ཡིན། ན་ཆ་མེད་ཆེ་དེ་ན་ལོ་མེ་ཐམས་ཅད་ལོ་བསམ་ནས་ཧ་ཞིག་ཡིན། དུས་འཛོམས་ནག་ཆ་སྐད་ལྡོང་ལྔ་དོན་ཐུན་སྐོར་ཚིག་དེ་ལོ་མི་ཡོངས་སུ་ཆང་དུ་བཞིན་ཡིན། ཁ་མེད་སྲས་ན་དེ་ནག་ཆ་སྐད་ལ་བསམ་ནས་དེ་ལོ་མི་ཡོངས་སུ་ཆང་དུ་སྐོར་འཁྲིལ་གཅིག་དེ་འོད་ཁོ་མེ་ཞུས་འདོང་ལུང་ཡོངས་རང་བྱོལ་ཡིན། དྭངས་ལྡན་རང་གི་ལས་ལྷན་རང་གི་འཕགས་མོ་ལམ་མཁས་ཀུན་རང་གི་སློབ་རིག་པ་མིན་དུ་རྨིན་སད།